مصالې هغه شیان دي چې پخلی ته خوند ورکوي. لکه مالګه چې هر خوراک ته اچوو، او مرچ چې خواړه تېزوي. زردچوبه خواړه ژیړوي، زیره او دڼیا خوشبویي زیاتوي. دارچیني او لونګ خوږ خوشبو لري. هوږه او ادرک خواړه روغتیا ته ښه کوي. هره مساله ځانته بوی او خوند لري، او پخلی بې له مصالو خوند نه لري.